Kua sërëtäpe oïme, santa cruz, tëtä raɨ, montero, cotoca, camiri, guarayo, la paz, cochabamba, sucre, oruro, potosi jare beni, kuarupigua tëtäraɨ reta aikua jeereta